In kaa ja kene ndakaxtenui ñayivi tenuaxchi, njani ño'o yuu'a kikute yunaka iin inxnena hi ixnenu ke'e anuñu taku takunjikanan kuu kuchinoko tuu chinago chí, tinuntuva chí nii ño'o xa'a nindá njan ni inka ño'o chichanda tutu tengunu nukuyanda ténu kuana iin nondo nenu kanaya xivi ndenu ndenuo ndenukux xavino kuakan tute ndikuan ndikuan xaini ndanuteo nuu nukaja njadena konaxtante nuuyo ndakua njaniño njá kikuno no iinnja kuniño nii ño'o njau ó njakanio njan no kena njakexno.